Xhino no kuini já ho jom ka parxexi inga ká publo nakinxhi va'a níni tanxhi anaxhi, kuaxhi inka ñoo te ñoo kaxhi feliz ñoo vidaxi si se puede kua kando, no kon ña'a niun aduya chí kana kundo aya yo'a xhivii kuini kani ñaxhia kina inga ño'o kunona nakando tiko inga ñoo tiondo vaya kona uj <hesitation> kona ko kavidana nakando ni.